Tɔ, <hesitation> risi ki la di zanmalɛ itsa si koni musɔ̄ ka bɛ bɔ, la zanmali isa kubaa ba tsa dza yɛsu nɛ. Nɔ kɛ, <hesitation> misali kɛ na, ɔ ri lukpɛ isiilɛ, isiilɛ di tsa lo kɛ, ɔ na kutuma harrɔ, osi a gɔɔ bɛ kura agā dzidzi, a gɔɔ gubɛ kuvaa muwa, a gɔɔ gubɛ kuva atrooci nkɔ̄ di na kutuma ise kɛ na, aa gɔɔ gubɛ kuva zumaa, a gɔɔ gubɛ kuva-gubɛ kuva ada, ibli kan bɛ kucɔ wɔ mijɛ kɔ nyɛ naa kpɛlɛ bɛ nɛ a gɔɔ bɛ kucɔ kɔ. Tsa bɛɛ a kpɛ bɔɔ madɔɔ, tsa na a cɛɛ a kpɛ bɔɔ, tsa narɔ a bɔɔ, tsa soo a bɔɔ, tsa mizi a gɔɔ bɛ, tsa muta ma a gɔɔ bɛ, tsa a runɔ madāā nwa isi nɛrɛ, isi dɛɛ, na yi dɛɛ, na bɛ dɛɛ, a gɔɔ bɛ. Tsa zacɛɛ a kpɛ gɔɔ bɛ. Tsa zacɛɛ a kpɛ gāā bɛ madaa ki la lo bɛ na. La kpɛ bɛ tsa zabɛ, a gɔɔ bɛ, tsa zabɛ pla lo a gɔɔ bɛ, a bɛ tsa zabɛ plu bɛɛ, ipɛrɛ kuma a di tsa kuba tsa vɛsu nɛ kɛ na. Minyɛ isɛ kuma ipɛrɛ nɛ, a di ipɛrɛ kuba majɛ nayɛ ba kɛ ipɛrɛ nwanɛ nɛ nɔ di ipɛrɛ kɔ̄ mɔ zɔrɔ agā dzidzi, kɔ cɛnɛ klodzi mɛ na nɛ. Minyɛ lɛɛ kuma ba di minyɛ kuba ba zɔrɔ gā dzidzi nyɛ nɛ nɛ ka zɔrɔn dɛ nɛ, an ni ira a dza si muna. ipɛrɛ nɛ di ipɛrɛ gā dzidzi na. A yuwɔ harrɔ bɛ ma kɛyi ipɛrɛ nɛ. Nyɛ blɛ maa, nki ira adza si kɔɔ dɛ, ko nyɛ naa nɛ a naa kɛ na. ipɛrɛ ki yi kpɛlɛ gbaacɔ nɛ sai maani ira dza si nɛ. Tɔ, nɔ sa ki ipɛrɛ ki ira dza si bɛ dɛɛ, ki la zanmalɛ, ki la riira, ki la gbɛɛgā. Ipɛrɛ blɛ ɔ cɛnɛ agā ɔ bɛ kɔ gbɛ kɔ zanmalɛ. ka nyɛ ka tagii itsi wɔ na ka di na-na-a di lidzi lo swaraa ka a zaa na giitā itsi kɔ na, ipɛrɛ nɛ, la lɛla abli la yɛ muna. Nyɛ shɔɔ kɔ ka ma di nyɛ nɛ, nyɛ shɔɔ kɔ ka ma di nyɛ nɛ, manyi ki la tā, iblɛ ma, wɔ pɛ ki nyɛ trɔ agiiti itsi bɔ, ma ɔ trɔ wɔ, ɔ shɔ kɔ maa dɔɔ. Inɔ sa harr lɛ harr ivɔ̄ ki la yɔ maa ka yuwɔ nɔ zuzwa di la, ki la di riira nɛ manyi kucɔ ibɔ̄, a di isa kuba tsa dza si ka gbɔ lukpɛ rubɛɔ nɛ wa ɔ kpɛ bɛ maa bɛ muna kutuma a-a-agɔminati. iba ma madāā wa. ɔ di na kutuma tsa lo, tsa bɛɛ ba dɔ klodzi bɔ, ɔ yɛ mijɛ moto, agā dzidzi, ibli mijɛ, ɔ yɛ kutuma tsa bɛɛ, icɛ̄ kɔ na kutuma nɛ, minyɛ zonoosi wɔ blɛ ba du bɔ, osi bɛ ka harrɔ a bɛ yuwɔ keyi isa nɛ, iwɔ kuma ɔ bɛ ni cici su ba, kɛ bɛ didrɛ. ipɛrɛ nɛ bɛ bɛ kɔ zanmalɛ kin osi yuwɔ kpɛ gɔ isiilɛ nɛ zwa kɔ̄ zanmalɛ, ku nɔ saa ki la di riira a dza si. ipɛrɛ ira a dza si dɛ ki la riira manyi ki la gbaacɔ. kuma osi yuwɔ la guisa kuba dza tsa si rusono nɛ. Aza kpɛkpɛ na. Inɔ saa ka nipɛrisi ki la majɛ nayɛ la kil isa ira dza si bɛ bɔ ki la zanmalɛ, kila da kutrɔ, isa cɛɛ ma, blɛ pa gigā lɛ ki la da kutrɔ lubɛ, la tagiitā, ipɛrɛ nɛ ma, wɔ nyɛ kɔ pɔɔ kucɔ itā na ma ɔ shaadzi. minyɛ shɔ rugɔ̄ shɔ̄, ba na baa n kuyo a mugā kuba na kpɛlɛ ri. Minyɛ izɔrɔ a-a ibli gɛgɛgɛɛ ba zɔrɔ. ipɛrɛ nɛ a di isa zaa. A-a nmaliza dza si. Nɔ saa ku ko lɛ, ko ivɔ̄, ipɛrɛ kɛyi ki la zanmalɛ, kila riira manyi ki la shookutsa ka kpɛ sakɛ yuwɔ gɔ nwā kan kpɛ bɛ nɛ. Nɔ saa harr lɛ, harr ivɔ̄ kila di viira dza si na la ritre na. Kuma ira dza si a di agalo kukpoo nwā ki wɔ nyɛ kɔ̄ ɔ di koosi lukpɛ rubɔ kɔ̄ n-nkɔ̄ pɔɔ manyi ki ira dza si na, a di kaa ɔ divo nɛɛ jɛ lukpɛ minyɛ an mukoosi na nɛ na. Nɔ saa ka harr lɛ, harr ivɔ̄ ki ira dza si du zwa, ki la di ra kuma kila maa ribli kucɔ kɔ̄. Ipɛrɛ nɛ la maa ribli, blɛ itrɔ, tu itrɔ sisa kɔ majɛ ribli. Ipɛrɛ nɛ wɔ dutsaa nyɛ nɛ gā, ɔ ni nyɛ nɛ dɛ, ɔ dɔɔ agā, nyɛ nɛ ni wɔ, a duwɔ agā, a yaka la kii nmaliiza ki la di zanmalɛ isa kuba tsa dza si nɛ. Ɔ jɛ kisi nkɔ̄ ra nyɛ yɛ nife tsa zacɛɛ, isa kan bɛ tsa, nyɛ nɛ ko a di nyɛ iloosi kupɔ̄ na, isa ruwɔ̄ nɛ, an turtɔ yɛ tina. Tɔ, inɔ saa kila di zanmalɛ, la cɔɔ nyi kuba isa kuba tsa dza si nɛ bɔ, kɔ̄ nmalɛ za la, ki la di viira yɛ lukpɛ rubɔ na.